Owe ni aba ya ba sola ko kikpo kagyashi naba y gwu mo lgyisjapa ni yoma, kikyikyo oya zeyi wayi hola, ashinyo ya sho wa yi hola, oya jikpo kagyashi oza na yo mo lgyishapa ni wa yi sho- sho- showotu kweyi gona, oyona, oya akyo nu yi ngwo, oyakyo nu ngwo aya yi shada, oyi sola me, ayi ya liyo kobobo mu washo, ano e kpo kagyashi na hayo mi shikpa mani, aba solanu owe go go go go, ogbo ni aba sola igishapa naba yomo nymongmo kikini ngmongmo kikini mani, aba yona, agyo yona ababyi wahagye ayona aba yishola, aba diyo kobobo nyesho, kwa ba likini yasho oya kpehe neneshi ongmongmo kikini oma, ongmongmo maba yogwu mo ngmongmo kano. Kikpeyi ni, kano kikpeyi ni oya namama ni biyi wa hola, ya na, oya yo finyi ola, owoni oyofinyi ola, oyosa, oyosa oyi yokobobo sholo, ojoji nye sho, oya no sho oyi ngmola me oyo mani sho aba giyiwa yasola neneshi, oki gbo naba yogwu mo ongmo ah ishikapa naba sala ko ko ko kikpokagyashi naba sala, kobobo kpogago, kogo ojilo naba yo gwo mishikapa nihe, omani abayana oyo sola, otobobo gogo, obiyo wa ishi noge ayo sa, ebe oya fushowatu oya dobobo ya shjikweyinu, omani oyede na bayo nioma, epa ni kokikini kpa kano kpeyi na ba ya ni, aba toboo gogolo, aba yi yokobobo ya shola me aba da yasho, kwa yishikapa sho ma aba diyokobobo ya she, yede na ba sola kikpokagyashi ni oma.